افضل اني يكون عندي القدرة على التحكم في النار لانه الناس أحيانا يعني ما يعرفون يتحكمون فيها بالشكل الصحيح وتتسبب في اذيتهم فحابة يكون لي دور في اني اخفف عنهم هذي المشكلة